Gny fomba famafà vovoky amy gny fanaky aloha zany, gny fomba tena mahomby da gny mampiasa lamba satria izy io tsy afaky fafanao amy gny kofafa no tsy afaky ampesanao aspirateur avao koa. Misy fotoa hanao mila magnaniky da igny fafana amy gny lamba igny, gny poussières aby aminazy sy ny tariny, gny vovoky, pehipehinao amy lamba, afaha teo soa, miala soa teo tanteraky izy.